نعم الحياة ممكن تصبح أكثر تعقيد مع التقدم في العمر, فنحن كل ما كبرنا تواجهنا مسؤوليات أكبر, مثل العمل, والأسرة, كمان تتزايد التحديات, مثل, الصحة, والقرارات المهمة فحياتنا, لكن فنفس الوقت, التجارب تعلمنا, إنا نتعامل مع هذه التعقيدات, المهم نواجه التحديات بإيجابية وستفيد.